Dume hawrita ko lati mota. Mota hauritama lati lataake koyɗe muɗum kan woni tayaje moɗum, joɗorde muɗum, kan woni kittaje <hesitation> e fofirde muɗum kan woni corkirde muɗum, yeso mun kan woni inji mun, e dobborgal muɗum, <noise> faa hande moɗum e bandu muɗum kan woni hurre, to himbe jodoto, kittaje rese be joɗo, um ɗon kan woni ko lati mota, hae jannga balewa kanga woni ni yal bawo mun non.